Basilé bololi bara babé éjoolee baan irégmé nicaméné bo boomé basilé bara añankatang sin sibuur, éñankatang bucaŋéén busu, éñankatang sin batanj, éñankatang sin bucaŋéén bahahay, sén éñankatang nékangul, nétooj.